To ii borey zey, araŋ goono ga maa aayi. Sohõ hunkuna zaari ima ne ŋwaari day sorro hinza no ka kamaata boro ma ŋwaari ŋwa zaari ra. Nidi susubay da wiciri da susubay nda zaari nda wiciri kambu danga din na almaari jingar nima ŋwa. To ay wo haŋ kaŋ ay goono ga guna aayi, i ne boro ma fizaw i hinza din ra sorro hinka kaŋ niga ŋwa waati kulu hal zuwa jiiri fo ni goono ga ŋwa. Nidi din ŋwa sorro hinka, nina sorro fo k'a nooya. To sorro fa kaŋ niga ka ni bina ra no wafo no niga ba nima gisi. Susubay no wala zaari no wala wiciri kambu wana. To ay wo haŋ kaŋ ay fizaw, ayma gisi wiciri kambu wana, almaaro wana ay ga hin ka kani hala moo ma boo yaadin. Guna ay ma ŋwa susubay, ay ma ŋwa wiciri kambu. Cino wana ay man fayda hala zuwa susubay ay ma ye ka ŋwa. Ay ga hin ka te yaadin hala zuwa shekara fo ay goo ga te yaadin. Nidi sorro hinza no ka kamaata boro ma ŋwa zaari. Susubay, zaari ka kwaay wiciri kambu. To ay wo ayna wiciri kambu wana gisi ka ŋwa susubay nda zaari wana. Z'a kaŋ da cino to d'ay baŋ ka kwaay ka kani ay kani day no kala moo boo ay ma ye ka ŋwa da zaaro to ay ma ye ka ŋwa. To yaadin no haraka goo da.